Mazava ho azy satria ny demôkrasia da atao mampisy ny mangarahara. Sady izy io koa da natao hanehoan'ny vahoaky hevitsy ampilamiña tsisy fañeriterea fa vokatsy ny fony.